Aves jun ke'k ptinmit kerma' jun aves jun aves dos libra de ty'aj jwi k'olik rjil treinta y cinko libra de res cha ajwi komo rum wu poq aves qa nim kerch'ek jun aves jun aves jun la semana ke rlq'o jun ju rtres libra tlawi ya kelik tres lindra treinta y cink ya kelak ciento cink chi kelaq poq <noise> ri chu aves kerma' jun qa kertij jun porque nad pues nad aves qawen qawen nuch kerch'ejun kerb'an jun ekomisar jun tlawi <noise> pero aves desiab kertij jun familia tod kertij jun secha por es qb'an gastar qb'an lo gastar poq <noise> nim aves nim jun poq la seman qb'an lo gastar ju tresient ke'jun pk'eyb'al va ke'k pk'eyb'al ju tresient ke'r mu jun tod kerqu' jun cheri kertij jun wax car wax ya nim chik kelik ya kelul tlawi ya kb'anik <noise> pmerkad ya kloqul chi saqrwach ch'imaj chi tod kk'amul para ke si kelaq ju rik pero tlawi qb'an gastar kada semana kasi uatrocientos quinient chi kada seman al mes lo jun mil qb'an gastar